Íiḃuŝeŝemui, boehamemaŋ, moñilie ñíḃeñ. Ñíḃeñ ánoresimu nuni namomotu, oḃanaro báradiela, níġudiel. Mozunili niñuño, muzinili nixañomo. Mee voeñuḃemi, íi vohaŋemaŋ búŝimu. Paskee ierespetee ñíḃeñ faŋ. Ñíŝimulutee kaɭoo paspartu. Ñíḃeñ íimeŝimuño ñoniñiźa cosaan. Kunoi hanaele kahaa, axamiḃa ñíḃeñ ñásoo múġuxedemi arehaŋunihaa, nuni nalii aerehaŋu. Amiñaroone, niġurini ñíḃeñ. Níŝimu ñíñiḃeñiñi aźaḃosu áñi. Nina ñíñiḃeñiñi niḃeġaxonuźe. Ikopule, buhulom. Ikopule, buhulom ielemiḃuyasu, néxien. Ásunguru, aini ásunguru, áerexien égrambuḃa; ámiñaxien eteiḃaas. Eteiḃaas, ádoiñazutonihe. Niḃaan nímbie nihaa niḃay áñi afiamiġaɭo aigumbu búzuto, nimuini emariŋe. Níxien emariŋe. Niźaźa aźa abia, níleḃuŝimu, níxien égrambuḃa, anibia dal, ánihuniḃuzuto, aiḃosu ḃáñi. Níxien égrambuḃa, anibiaeḃaan. Ádoñasimu, níxien endoket; nii ítisuhe íhulomi: embazẽ, evaksi, eleġos; ñásoo ileġosuhem, tenimuini ileġos iźomi. Eṗeneḃangen eśe eleġosui emãhe niġulohe kurambisa eśe nelie mawaru déźamano díi. Éźamano emamihem faŋ íi do <hesitation> eźianihe, íi dóezutonihe. Tee ipãtolõhi níḃuzutoo milie itereġa. Aleepase ninaġalośoo níḃe nipaseemo. Niraśue merewãe, nikepue nehũus aźaa eɭeɭe. Mee móhuto eḃaan, śosanui ñíḃeñom. Kunoi móġuxedei ñíḃeñ.